<noise> Mi waawan yoonogo lamba lambaji tati se mi hauta lambaji may pat. Mi ɗon joowi, tati be didi. To mi hauti joowi be tati be didi to mi hauti pat hokkan sappo.